יעדע מענטש ארבעט אנדערש ווען ס'קומט צו ארגאנאזירן א שאפע. <hesitation> ס'דא מענטשן וואס האבן ליב אויסציפאקן די גאנצע זאך, נאכדעם זעען זיי אלעס וואס זיי האבן, און נאכדעם לייגן זיי צוביסלעך אריין. נאך א וועג איז פון גיין שעלף צו שעלף. מ'פאקט אויס איין שעלף, מ'מאכט- מ- מ- מ'ארגאנאזירט אלעס און מ'לייגט עס צירוק. נאכדעם גייט מען צו די נעקסטע שעלף, מ'מאכט זיכער אלעס איז שיין, נאכדעם לייגט מען אלעס צירוק.